Za rehefa <hesitation> andeha tombotra de raha andesiko agnaty kitapoko: tsy maintsy misy rano, misy vola, misy parasoly sao de môrana andro, misy satroka, misy lamba mafana ndraindray tafody alina de mangasiaka, de sy mainsy m- misy biscuits kely koa agnaty kitapoko.